La kú köö e xin my ñi töö my ño töö e <hesitation> e óó tá’ ta xi kö jó ‘mó ta xi dsoo’ iää’ la kú e óó tá’ dsóó’ iäää’ re fá’ra jö ‘n’ re bó tá’ kiä’ köö martiillo a njia’ jóó’ e re bó kiä’ köö e ajia’ ii, kie’ ‘nⱥⱥ’ ii ba re bóra kiä’ e jö ba re jmⱥⱥ tá la’ ba re lɇ xa my llóó’ ro’ ñí töö ‘nⱥ’ e tii ba my lló’ re fáá’ra jö, ki xiro e mý lló’ <noise> a jia’ re lí fó’ e re óo, kí xa my tú ‘mÿÿ je nýy ba jö e dse kié’ ñí toö, <noise> ñí töö xa my dxí re fáá’ra jö, la’ ba lɇ e xin ñí töö.